Etiopia <noise> jaeko mopeti tëtä africana jokope oime judaismo jare isla, islamiko jae, revi folklore localreta tätä jaereta <noise> iporomboete jare <noise> ipiakavireta, jaeramiñovi <noise> kuaepe oime jeta iviti, <noise> ivatevate vae <noise> jare oñotireta jeta <noise> oleaginosavi <noise> jokope